Ny loko mena, hitako aminazy io voalohany <hesitation> mampamena sonony aloha izy, ary faharoa koa ndrekindreky koa ny olo vakivaky sognonazy tsy mahazaka rivotro magnosotro lokomena, ary ndrekindreky koa izy midika zesta koa izy <hesitation> mba hoe maneho amin'ologno hoe mba tsara sono zany antegna.